Lotereya yutganimda, birinchi navbatda, mablag‘imni to‘g‘ri boshqarish uchun moliyaviy maslahatchi yollardim. Keyin, oilamni qo‘llab-quvvatlash va yaxshi maqsadlarga xayriya qilishni rejalashtirardim. Uzoq muddatli rejalar uchun ham investitsiya qilishni o‘ylardim.